يا حببتي لا تزعلي كلنا بنمر بأيام صعبة، تعالي نروح نتمشي وناخدلنا جهوة من بعض، بعدها يعني عمليني كده عن شول طاجك يمكن ألجلها حل، وأهم شئ أخليكي دايما تبتسمين، و-والله كلها امور بسيطة وكلها أمور بتنحل إن شاء الله إي بس خدي الأمور بتروي وكل شئ بيتحل مع الوجت.